Ra nankory é ana kara niasa mafy ana tato ho ato ra misy ino lasa mazoto sa raha nankory egnao taloha boka ngia tsy ary nagnagn'nio é ana taloh kamokamo nalemilemy fa anao tato ho ato lasa niasa mafy mavitrivitrika fa misy ino.